Ilma kontrolmisõs teknoloogiat pruukiq? Noq, ei olõq muido eetiline, õnnõgi et ku määntsitki väega suuri õnnõtuisi ho- ärq hoitaq, et inemiseq surma saavaq muido. Et sis iks võisiq pruuviq.